छोडवांग आनी छेड्यांग सगळ्यांगात जीन्स तऱ जायत घालपाक ती आताची फॅशन जाळ्ली आसां। आत तारे तारेचे जीन्स इल्ले आसतां। थोडे खूप टाइट आसतात थोडे लूझ जेन्का बलून, फॉल पेंट ब मंत्रत। अश्यां या प्रकारच्या जीन्सां थोडे पॅकेट्स आसतात। थोडे पॉकेट्स तेंचे ढाकते आसतात, जेन्चो फायदो शाड काईना नास्ता तेतून आमी चावी ब घालुंग शकतव आनी काईना।